Ye zava-dehibe ny miala kely amin'ny technologie ary manapaka ny fifandraisana amin'ny tontolo nomerika satria mety hiteraka areti-maso raha ohatra ka mikitika telefôna fona ianao anatin'ny iray andro tontolo.